أنا ما اللي شباب الكل يشاركوا في السياسة ويكون عندهم رأي ويكونوا مطلعين، خاطر الشباب توا هم الكبار متاع المستقبل هما قبول المستقبل هما الشيوخ المستقبل، هما القادة بتاع المستقبل، إذا كان إنت ما عندكش راية وماكش فاعل تو في الوضع الحالي، سامحني شكون تا يقود البلاد نهار آخر? تا يقودوك مجموعة صغيرة إنت ماكش مطلع عليها لازم يكون عنا راية ،لازم يكون عنا دور، كلنا كشباب في بلادنا هذايا واجبنا تجاه بلادنا، وتجاه دولتنا وتجاه انفسنا قبل.